<noise> ashɛ ni iwɔɔ fen unee fan nasar ka kde yee sha sho kita, kafin koba na aɛli yime yishihe inte wɔɔ ni iyagwɔɔ na awebe wɔɔ, ha she ajee unom uŋyin nunee iye sha tuka wɔɔ frŋ ga nasar ke nee nommine sasa, amma buje anjaa je bedaa wɔɔ kuma suna jee nɔɔ hashi inwɔɔ shi shute yeshu unee ujeeju nɔɔ ni iye iye shi shute yeshu unee ujeeju nɔɔ ni, iye iye sha ruka iewɔɔ feŋ unehano, amma iwɔɔ shuna jeno yakamta wɔɔna rishi oneenɔɔ uri une nɔɔ nu banuje uwee unehano shika bema uwee une hano shi he bemi iwee wɔnaje iwɔɔ biku u kpea unehanu une hano sa bema uwee wɔɔ bik ukpehe iyesine bema uwee najee wɔɔ u bik ukpea, ashe goi idan na akele. Uwee iwɔɔ naje iwɔɔ hu denu kpewɔɔ hgbam ewɔɔ ha yokiyɔ asiki goo iban na akeleye ko kuma ago oham, to abin bono akama wɔɔ feŋ inwɔɔ izawɔɔ hidi feŋ isuma kamin wɔɔ nyi aae waɔ nu nyrsra unee wu shu heye, ashe nu dok una wɔɔ eye saso ne anana hum sha shokpo ni iye, awur aye iwɔɔ oye sakani eyo sakani ni ushe unee hano a shu wani in onee wani iri akele unee no a soniye yaka aji unehano ka shiba gooham ue shaa haka shipa gooham, a sonɔɔ obɔɔk she der shaa a sai ni iny aka tuk igoŋ shaha haka tuki aka fei o feye sai haka fei ka nyiri o nyiráá sai haka nyiri abinbɔɔne ashi abiŋ ewɔɔ susuje ujje rusha nu banu feŋ ni ece neha, wan bɔje <hesitation> hari iwɔɔ abubuwa enkɔɔ nonió sáanan kuma abin embɔɔ sha haruwa nɔol wɔ na jee enkɔi akwa abin ewɔɔ shuna dee unee Tun ko ocu ewɔɔ ne bemi nu je sa goo uham shaasha shinagowabe cycek enaa yom sha sho eya gakne asai ni irin akele inkɔɔ no, amma ka kpene ba na aei ecei baba domin sha dok a dok embɔɔ na bai owhei shababe na aseti enyɛɛ tɔ shu de akele obee yim a sheniye na aɛi ente, shu cik kujee a ba kpena aneni inkɔɔ ababa naa nyisi heneke so ashɛ nu banu <hesitation> we nasarke akekeye shashu kita, kuma bik ga ba iwɔɔ neke yeda nu uɔɔke akele wɔɔ wur u nisi iye narka akele wɔɔ mi shcsho ubin ewɔɔ mine su. Bema ubina wɔɔmine shu ha bemiwɔɔ bu kpo ubin hane keshe mayir ni woo aban bikk ha kpewɔɔ bin hane ke shine maaa ni wɔɔ a ban aban ba indan bik uwur u nyisihiye abin imbɔɔ none tɔ wuje ko sha kpowee shasher, na bana jee kɛi amma ne bik inshir in kpo ubin hane ke se maa aban aban nu ucake me sin dok iye aban aban nu u cakeme sa isini dokiye aban aban nu ucekeme abin imbɔɔ nono abin hano ashe nu banu. <hesitation> wee nasarke a jee eye kita indan bik uje abin bɔɔnano inwɔɔ bemi inkɔɔ, tɔ kafin ukpo unce hano babu nyshihe iyaawɔɔ ni intewɔɔ na aweebewɔɔ na aweebe <hesitation> in tewɔɔ na aweebe oh, imtewɔɔ na awebe wɔɔ na adɔke wɔɔni ko inyaa ewɔɔ shu na jee wɔɔ inyshihe unee, hano nishihe wɔɔ bik una nishi him bɔɔ nono wujre akwan abom aneke bɔɔ shiga sheni oram embɔɔ shiga ajawe nyim shiga hewuyin, tɔ oram hano sho gyan oshu a mana jae bik mana jee najee najee she kpeni batuk har wɔɔ kpenu ba hee iye indan bik uhee iye uba kuma, tɔ we heye ba ba domin ni iye aba bá ayipu inwɔɔ haa he iye ba bashe uwee ne kɔtɔ ba, hahe ye ba iye ashu uzana ba hahe iyeba shi inaa koki indoo ba amma iye ashi indɔɔke ewɔɔ me shi sha jee ajee wɔɔ bik shugu kɔɔ ubin ashe nu wur uyishehi. Iye bin ewɔɔ mi shu bera akpea bin ewɔɔ mine shubera akpea inye yaje tuwe indan bik ajee ashe, tɔ iyema ajewi inwɔɔ agbopeace indan bik ajee ha goo ba iyema aga hewa domin ni ewo uneke so ashe nimaabana afeŋ nasar ke adɔkim sosa kafin iwɔɔ he ucei <hesitation> uje abom a shana doke iyaa ece iya anii ni icele bɔɔ domin hanenibɔɔ ocu, afe adok bɔɔ he neni bo ocu umi asee uyɔɔ asho nine uyɔɔ asho nine musama ucele abin taba teareda bɔɔ afeŋ daa imbɔɔ aneke ahea daa bɔɔ a fe? A so hi irakele hana da haneni bɔɔ ba unyom abemu uneeache ucie domin here inshɛ is amen anteh te a nyishiyir de cewa duk uneke ye sha heucpo su shɛ a he ikar so, cok o bin yenonoo ashu ataa ogbeŋ onye a ataa aram oye, amma kuma ashi asihi shuhu bik u he ucei eye kocak cok oneke shashu uner a wúu sha shar nashe, amma abom ka buk uje uje unee ucɛi eye unre eye ha cika eshai Ba toŋ heke bari wa nyiŋ hine guns ariba ajeekɔɔ, amma bik uje wɔju he ucei shanashew tɔ bik a toŋ ko inya elgra ko inye e kɔra oshu eyɔɔ tuk na ocu mete ogaame te shune enyena abem ana heti abom domi bera acei abom, ha heti asho ubin nyom ba so ishe su a abom aje ahe ucele domin he eshe imi kuma aga shebɔɔ na akele ba a bik a ba sai ek ucei ba neni iwo hashu ubine ba iwɔ ni igwi ma hace sake ba soso ashe ni ma afeŋ andɔkim na nenu ocu ne ece andokim nima wur a air ki he adokim ma neke a ɔɔk abinba, tɔ iye ash iban ye kuma, cewɔɔ bik u ujeɔ akwa anaŋ eye si sina dena kpeaba wo yike yeme bine a je anaŋ ewɔ shu sunu denu yɔk ba enaŋ ewɔo shu ju jii wɔɔ iyema ayaŋhiwɔɔ domin ma jee ajee utok, tɔ <hesitation> isuha no saŋwee yime sigana maa abin ashe naashe ni iyime uyika anomwe wo iye ma bik adok ayika ante ewo ajee antee wɔɔ ni igoŋ a jehe bi igoŋwbɔɔ Aba shek ubin alea ko kepi ashe ma na kohi inter wɔɔ iyaa wɔɔ inwɔ ucake ko ha dokiwŋ haske ubin yom a hav ba, amma bna a shau a <hesitation> a yedda ya dehibɔɔ imbɔɔ imbonɔ bik ale na banɔ he decewa inteh ma shina je ihara ni ko wani ire anaŋa ciyime ba ts laka ma shiga gasha, ni inte wɔɔ iyaa wɔɔ aban aban sunu je ihárá ba iyema sina je iharaba aŋweewu shine je ihare ba ige inteeye she <hesitation> dug inte sai ar kudee ne anaŋ ewɔɔ shu haa arɔɔonne ce ece egwee ba, so ashe sosai nu ubanu <hesitation> je u shukpon we nu uneke wɔɔ suna beme fed akeleye domin wɔɔ bik vbɔ hea nima neke gashiyim nima sar ashete aban aban niye, har ko ocu orai eyime shi kpeni taa no odee hanc. <noise>